כֵּיךְ נְפַדֵּל נְעַיֵּש פִּי עָלַם חָאלִי מִן פַּקֶּר חֵית פַּקֶּר כַּיִחַלִּי נַאס יְעַאנּיוּ מִן גּוּע וּמַרַאד וְקַלַّة פְּרָס פִּי חַיַאת, מִין נַאס יְקוּנוּ פְּקָארַא מִיְקְדְּרוּש יִסְתַאְפְּדוּ מִן סַחַّة מְזְיַאן וְלָא תַעְלִימ, הָאכּ נְכַעְטְל תַּנְמִיַּה דִּיַאל מֻגְתַמַע כָּאמֵל, אַמַא תְּלוּת רַאהּ חַ'טִיר בְּזַאף כַּיִדַּר בְּאַלְבִּיַא וְסַחַّة דִּיַאל נַאס, וְלָאקִין פַּקֶּר כַּיִבְקִי אַחְטַר.